عبي الما برشا معناها للحد الأقصى, مونا قد مانصب وقعد نصبوا نصب نصب, وي- لينا <hesitation> يعني لين يفرغ, لين ي <hesitation> يرقح, نحاول للحد الأقصى معناها, قديش؟ تلاتا أربعا, خمس سطول, ما هكاكا, حتى لين <hesitation> يفرغ, حتى لين يترجل يرجع كيما كان, كومين معناها فالآخر.